יַ צַחְבִּי קִנְעַרְפּ בְּלִי הַאִסְתִיקְּזוּקּ בְּקְרִי צְעִיב עַל בְּזַאפ דִיַּל נַאס, וְלָקִין הַדִּי נְצִיחָתִי אוּל חַאגָה, אִצְבְּטּ אֶל-מַנְבָּה דִיַּלְכּ בְּחַאגָה בְּעִידָה עַלַיךּ בְּשָּׁשִי תְּנֻוּד בְּשָּׁשִי תִּסְכִּיטוּ, תַּאנִי חַאגָה חַדָּה חַאגָה זְווִינָה קִתְשַجְּעְכּ תִּנֻוּד לִיהָא בְּקְרִי, חַלּ קָהְוְתְּכּ הַמוּפַדָּלָה וְאַלְרְיַاضة חַפִיפָה, הָאֻחַּם חַאווּל תִנְזַמּ זְמַן נְעָאסְכּ וְתִנֻוּד בְּקְרִי בְּשַּׁשִי תַּחְדּוּז אַלְקַסְט אַלְכָּפִי דִיַּל הַרָאחַה, בַּשְּׁוִיַّة בַּשְּׁוִיַّة גַּתּוּלִי עֻדָּה.